Ari-ni reme asume, osume wor ari nirem osusor asep izum, asep izum agwe ayame-izome ayeme izome agwe, aseme orgon ikum ikum egwe abbe je inap egon, anap egon egwe akame igwon oven, oven wor agwon nye ke orsu-sor, nga gwon iburu, nga atune ettok nga gwon obina, nga gwon ishibi, nga gwon igwa, nga gwon akpa-kpa, nga gwon obodor abegood igubu erene oven nne ebon jeni ire ke ebon jeni ke imi-mme igo tuma nsort nne oven wor good agwon iye ije imang ashiga ava ka-ameh ashi-shi ehiburu anige iremme asisa, asama irem asisa mme nni amang mme ashigga aworme ekpa mme aworo-mme ekpa mme kpor-kpork ashiga ayia-mme then ava mang imiani ava kameh adur-durba durbe isai good agwe nwa ayaime, ayaime agwe amang mme arong, arong mme igbine igwe ayai-mme gba aye ovai, ayai mme aye ovai ago atune mme nsort amme, ayene igwa wi gaha idan eyeah gbane ajug mme asame adorn asisa wor ava teh mma ayeni, avud gba asisa wey nna avud asisa nne areme ke eshishi, aseme udai oven orsuso aseme unum, aseme maggi, aseme unok. Aseme unum akame evud-vud, avud gba gude ago ireme ashi-shi ari mme orgon idere, ishi-nna ke igomini, ago irome nne oven widaghi anor good na ashime mme oven wor ari nne fait aduck erem ke oven osume nwe imangi eshi then orbuna mga aduck mme amang ashige, aduck mme orbuna ashinna agwe areme ikoi-koi anor eveck arong mme gbe aduck mme among ashi mme educk orbuni atte kake educk agam anang gba ordina wor arong nne educk agume ashi, ago irome wor gba ama, amang unum asay, amang uda asay, amang unok asay amang mani ame adan mme ashi, ava gamah oven wor ava rong mme nne ikoi-koi, nga goho mme, agohome agowe nga sunor ugi-ubang amang mme asuho orbina-wor, asuhu mma agwe amang mme agbug adere, aduck mme ibin, ibini egwe amang mme akuba ejork-jork, ajork mme good amang unum, amang unok amang aseme amang guud, ashike ushea anor good ushenne ikoi-koi eje-jug enwe yene ugam gba ubaghera deene ekaje gam ke ubaghara wor iteme ashi ayour-iyourhu ire mme ushi jeni ari ima good, ari ima gaje ke ubaghara, gam ke biakpan, ari imang meh nne worna imigha kake onort ushi ari wor arem mme anegene afu arem-ma ayebe abbe agbid mme ashime ke adorn ero-rome then igwa, igwa ugom enwe arini-mang mme afame ashiga. Igham aka-ugom wor ni wum, ugon enwe afang mme gba amang mme agon, amang duma awuk arong mme ago amang mme awuk, nigwuk igwuk ago we ugwuk gwuk ago anor good nna sunor mme dene nne oven wor ari nne ren ke osoil ubaghera, igwa ame nga afame, ari imang mme igee ovack, amang gba oven wor agam ashime irome wor ke amah, wor oven ari nni rem amin. obodor enwe wrini rong mme gbe irong ne ikoi-koi abbe adomome ashiga agwe agame gba arong mme nne ikoi-koi achi ikuwor-imi irome ana reme mme ke nne ushi wey ivari arock, nne ushi wor igbi we rome ushi wey ivari orock, nne ushi wor igbi we rome ari kpor-kpork ari good nireme egam obianor nne ordum ari ni-shime inep mme ari, ari gbai-gbai ke imi nniye, idem ari dem ke imi, utu igaha ohu wor akiba amin ke ubaghara nwege ere-rem ire nireme ga ke ubaghara, ke biakpan enh gam ke biakpan ari nig gwong ukom, ari gwong ukom, ukom wor nni ined nni ari gwai mme, agwai gameh ugubu ikanna gba onor oyinna, onor amme oyina otu, atum ukom abbe nna anep mme, ari ni gohome iyebe abbe rep mme ayewor uguru, uguru areme, mme obuck odim, ire ari ke aka kanna ke oven igaha oven mme osume, odom osume mme gaha wor ubagheria arem denne anor mbe ase odum ngara abbe arear gba. Anor mme akabi ngwed nje akubor arem odum ngara abe ajeme, agba reme gbagha eje-je agama agume gba agubo arem ordom mor ordimo gba ke eyio mbiakpan aye mbiaha abe ke imeren amin <noise> ke ubaghara italist iye wor ari igam ke ubaghera ereshi egaha otu ini yourweh, nnimi ye mbiakpan inimi ubaghara ke imang aguma aged ke otu igaha otu ireme akiba mme ayanor, mme anor adim gbai gbai mma jenii, sughuren ngi guru wor nne igbai-gbai mma jeni ikuba ke otu iye ubaghera mme amin ke mbiakpan irem, ire ari- ekanna ke educk, igaha educk ire ari-ekanna ke educk igaha educk aje odum igara oh, odum ngara aje oh, ari erem odum osume iyea oh, mme oven wor arear rem oh sughuren ire igbere ke izone igbere ari ke usor, ari gumor ireme, igime iyene agon ga mme, imang mme igube inug ari wem, ari gumeh ikep ayannor agim ngwed, ayanna arear ije ngwed ke educk igaha educk obianor anor ordum, onor ugaha onor wor mme amin ke ubaghara ite inor-nor we ntagha sughuren mme ebere ornor, ime idum onor, mme gba ite onor ornick imege sughuren, sughuren izack eni biakpan enwe inime nne yene nyo amme oven wu ire-re-rem amin, igbere ari ki izome, ibere ari ku usor ari kibbi ireme ke agone sughuren igamge yo am. Sughuren mme imang nyoweh uguma oh onor mma gwoni wor ugam onick ure, ijigge ke sughuren. sughuren mme ere-ani ke kakana ke educk igaha educk, ime izome ifu mme eyerk oven sughuren igbed gbe nne, ime usor ifu mme ayangha oven, sughuren igbed gba nna igumi inu-mme isangha isohore ikumor amin ke ugbaghara, ubaghara mme eyio wor sughuren isaggi ini-inim ngam ke anor eyen, agwe igube ijag beh oven wor abbe adumor arem ise-ikanna amenn ke anor eyen, abbe guma arem-mme, abbe areme ko ere-rem ke educk ighaha ke eeduck ari reme ke ere-rem sughuren ugubu ugbed ari ke izome mme ku usor iremi ikpai-kpai mma jeni gam ke yeme biakpan ire, ikpai-kpai mme ajeni amin ke ubaghara ere oven igaha oven wor nje inebbi sughuren ngi guhuru igi kuba biakpan ere, ereme ettai-thai gba inep-iye mme sughuren imangi ise amin iye migaha wor ise amin ke iyoi enwe, igumu igwor ani, agwor ari igimi ijag ari educk nge ari gumu irem mme gaha inep mma jaghe iyoi mbiakpan, inep ke anor ayen sughuren nno yene idewor ise unick ngee ari ise nyoi mbiakpan anick, gam ke efai wanni, nno idenor ebe-bem nte togor amin ame gba agama gword aye mbiakpan nna agwor ubaghara gba nne wan aguhure ame imang onun wor iyewor ikiba aga ka immi ayor weh, wan aghure ndewor egbe- bem ngum nsame nne usor orock nse ga amme, remi gba nne arem, ago areme ikanna ari ke educk igaha educk sughuren nnor.